Kpínaná sútɔ, <hesitation> bʋwɛɛyá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ, baá ŋará bʋrʋ ŋsɩ karákisɛ sútɔ, baá ŋará bʋrʋ ŋsɩ ɖɔɔba bɛlɛkɩná báa bé sútɔ, baá ŋará bʋrʋ ŋsɩ yofósɛ sútɔ báa bé. Tɔɔ bʋká mʋ, mʋ tíkɩ má yɛ maá sú ŋsɩ ɖɔɔbɔ báa bé, ɖɔɔbɔ sɔkɔrɛ mɛ, ba sɔñsɛ kpínaná sútɔ bɔɔ baa súwá, mʋ tíkɩ má yɛ maá sú mɩnɛ, bíɩ ma sú mɩnɛ ñŋ ma líɩ, ma tá maá dá sɩ ŋʋrʋʋ sasɩmɛ ŋʋrʋʋ ɖelémɛ ŋʋrʋʋ ŋʋrʋʋ sasɩ bɔɔ má súwá sɩ bʋ dé ka bʋ dé fɛbɛ bʋdé bʋwɛ adaŋ abéé bʋdzʋ simire bɔɔ ñ ŋ, bíɩ mʋ sú lɔ bʋ mɛsína mɛ tɛlɩ lɔ ma lékire fɛ tɛlɩ, bʋ tíɩ mɛsí fɛ mʋ. Tɔɔ bʋká ma tíkɩ sútɔ tʋrʋ ró, má yɛ maá sú ŋsɩ káfíñtasɛ kamʋráa, ŋñná baá sú ogó kʋyɛ ŋsɩ kʋ yɛ dzugbugbuu, ñ kaa ná adoŋá ró bʋyɛ ŋsɩ bʋ dɔkʋ áláŋ vaŋkpákálaná goóre, vaŋkpákálaná goóre kpátá gɛ ŋsɩ ŋ fɔŋírɛ goóre mɔɔ, sɩnáŋɛ na vaŋɖío lɔ sɩnáŋɛ na vamɛɛrɛ lɔ, bʋʋ dɔkʋ mɩnɛ ka tɩŋná atɛtɛ, ma tíkɩ má yɛ maá sú ŋsɩ mɩnɛ ró. Ya síɩ bíɩ ŋsɩ ba sú mɩnɛ ŋmíɩ, ma tá maá yɛlɛŋí sɩ bʋwɛ bʋʋ lulú abéé ñ ŋ ñ ŋ bɔɔ. Ŋnáa? Bʋ yelé mɩnɛ sútɔ dé fɛmɛ. Áláma báásɩ tíkí sɩ ba yɛ baá sú tʋnáá sɔŋ ogó ŋñná bʋʋ kpéri garatúñtumásɛ álɩ kaa tala garaɖúñɖumásɛ lɔ, sɩ ɔ sɔñ ogó. Bʋná feé mɔ sɩ bɔŋ, ŋsɩ baa tɔñŋá sɩ bɔɔ líyá ofí kaá líyáá dzɛ, kʋ sútɔɔ dzɛ. Ŋnáa? Bʋká barɩ ró tíkɩ bɔɔyɛnɩ, báyɛ baá sú bʋ fúsi bɛ kpítíkpítí ŋtáa ná ɔ tɔnɔɔ fɔlɔɔ kʋrʋ bɔɔ, mɩnɛɛ áláa barɩí ró, baá sú baá fúsi bá simina ŋtáa dzɩñ sɩ ŋmíɩ álʋna ŋodzé mɔ ŋsɩmɔɔ, wáánɩ ŋodzéé dzé bɔɔ. Ñ ŋ ñŋ bʋtɛɛ ɔ lísɩ bí ɔ simina mɛ bɔɔ, ŋtáa dzɩñ bɔɔ. Baá súúwá bʋ fúsi bɛ ŋtáa ná ɔ tɔnɔɔ bɔɔ. Ŋnáa? Mʋʋ tɔɔ mʋ laákaarɩ, kawɛ ná katɩ sóóni, mʋtá tíkí, mʋ tátáa máɩ sɩŋmíɩ alʋna ŋñ fúsi ŋtɩ abé ŋtáa fúsi ŋtɩ ñbɔ bɔɔ. Bíɩ ɔɔ fúsi ɔtɩ bɔɔdzɛnɩ bʋfeé, báa aŋʋ dé báa aŋʋ tíkɩ sɩ ɔ vasɩ bɔɔ déyá fɛɩ, bɔɔ ɔ sɔɔlíyáá yá, álámaá bɔ fúruú naní bɔɔ. Bíɩ alʋnaá vasí ɔtɩ mɩnɛ, bʋ dée. Tɔɔ bíɩ álʋna lɔ ɔtáa lísɩ ɔ tuŋbolíŋá ɔɔ wʋlí ró bɔɔyɛnɩ, bʋná ró dée. Amá ñŋ alʋnaá ɔɔ valá bʋká ŋwɛ ŋñná ɔɔdeená, ŋñná ɔ tíŋáa, ŋñná ɔ lóto, ŋñná ɔ lɩgbɔɔ, óooo! Tɔɔ bʋná feé-feé ró mɔ ofí sútɔɔ bʋ yɛ éé. Amá mʋ tákpá sɩ, mʋ tá tíkí ŋsɩ mɩnɛ sútɔ bɔɔ. Bíɩ maálʋ abéé ma gbaná ɔ su mɩnɛ abéé ma devú, abéé ma dési ɔ su mɩnɛ, bʋ táa dé fɛmʋ bɔɔ. Báa ma táa yála ka tɔŋnaá ɩí maá yɛ ŋsɩbɔɔ máa yɛ na ɔ yúkú ka ná sɩ sútɔ toyémɔ ɔ yúkú wa mɔɔ ɔ súwa mɔɔ bʋtá yɛ, bʋtá mɛsɩná ɩ abéé bʋ tádé bɔɔ. Ŋnáa?